نحب الكادووات ما نحبش الفلوس، نحب الناس تعمل <hesitation> مجهود وتختارلي كادووات جديده ونحب نعرف <hesitation> إذا كان الناس اللي نحبها والعزاز عليا يعرفوني ويعرفو شناوا نحب وشناوا ما نحبش، نحسها باخسه إذا إنسان <hesitation> عطاني فلوس قالي خوذ كادو لروحك، لا لا، نحب الكادووات برشا زاده.